E̱ste̱e̱, ge̱jyoꞌ na̱gu̱manuwiin khaa yaꞌduun xúꞌwí rí drégo̱o̱ rí duun maña̱ꞌ. E̱ste̱e̱, <hesitation> nago̱ꞌ duun, e̱e̱, buéna̱ ego̱ꞌ gu <hesitation> duun náa inuu inuu i̱fui̱í, kajngó mi̱go̱ꞌ. <hesitation> na̱gu̱ma yaꞌduun xúꞌwí ná awúun xúba̱ exi̱. Xúꞌkho̱ má mangaa xí ra̱mbo̱ rá, ra̱mbo̱ ma̱gu̱ma rí mi̱go̱ꞌ ra̱mbo̱ ikhaa, ga̱jma̱á khaa duun maxaꞌ, me̱ꞌno̱ ne̱ ga̱jma̱á tsítuun ná awúun xúba̱ exi̱. Xúꞌkho̱ má mangaa ra̱mbo̱ xtá mangaa, ra̱mbo̱ xtá ma̱khuáa khaa duun maxa, mi̱go̱ꞌ ne̱. Mi̱go̱ꞌ ne̱ o mi̱ga̱ ne̱ ná awúun daan o mi̱go̱ꞌ ne̱ inuu fui̱í mangaa naꞌ-ikhaa duun ma- ra̱mbo̱ xtá ga̱jma̱á duun maxaꞌ. Ikhaa má ma̱khuáa khaa áxo̱ rá, mi̱ꞌno̱ ne̱ awúun xúba̱ exi̱, o ma̱gu̱ma ne̱ awúun mangaa bási̱i ná awúun licuadora o ma̱-ma̱gu̱ma ne̱ ga̱jma̱á puro máá xú ixe̱ ma̱gu̱ma jma̱á ne̱. E̱ste̱e̱, <hesitation> óra̱ i̱mba̱ ríí duun ríí duun rí itháa̱n ríí abanero, nago̱ꞌ má ne̱ mangaa inuu jui̱í mangaa ga̱jamá̱ khaa ra̱mbo̱ maña̱ꞌ. Ríga̱ i̱mba̱ júú duun rí, duun maxa rí na̱ꞌkha tsíngua̱ꞌ rí negetse̱, khaa rúꞌkho̱ mangaa nago̱ꞌ mangaa, áthia̱á nakhaa ne̱ jma̱á aceite awúun, <noise> e̱ste̱e̱, <hesitation> awúun mbáá daan rí ajwa̱nꞌ, <noise> ajánꞌ, ajánꞌ. E̱ste̱e̱. <noise>